Abimikpe, abimikpe chi ki buan abami beh lenu kie mie unyin tsue mi lenu, mfikpa bepom opomu jiji jie le wunyurr beh pom opomi jie jie jie le wunyu bey finabob; otsue bom ofinabo, otarrh o ofinabo ehh ehh mkpekie buan abami bey lennu enyam béy tanki tanno bom, beh tankie tannie bom, beh tsorr tsorr behtsor lebom, beh lie lie belie le bom; béy nenki nenu le bom, bey fuamkie fuamu bom benyin ebiah enyie kpor beri benyi abie bie nyam abi bie pie mom akekel osue buturo ochuweh; benyin Ɛbianyi bie bie nabo, bie bie kie yehh liyiel. Oyuorr yuorr le liyiel alie lie nyam; olenki lennu liyiel therẽ tẽr tẽr lishaya endeeh ofie léy liyiel alie linyam ofilenki therẽ ter mie kpe kie buan ebami beh lenu lieyiel alie lie nyam alier aretor nyuor lee nwarr ochuweh akalem. Bufurr E'kwobeshe, chihe mẽ lenu; mfefeh bom mẽ nenki nenu leé bom mé sorrh sorh ley bom me yuorr yuorr chie nyie lee bom. Bom beruruchie kie bie makie yá; mi kie mã kie; mom aruruchi nyean aya ifinabo ehh mẽ kie pia, mie kie pia; mi kie tharro otharro lee bom; me kie tsue bom Erie tie rie bie yeah elenu liyiel elie enyie but bom befehya beh fie binki, bekpakokpe le wurum., Bé kpakokpe celam Ɛleh kie beh rueweh chi meh weh rueh weh oma Ɛkubishi, weh orie wullem ofeh enyam Eyiewa erieh mi ki nlenu enyam oh, eriemi ki lorlor bom oh keh mfefe arẽ nwarr ochuweh akalemi oh ki pinyi but bom ebe beh fie ma enu beh fieki beimma ki pie benyin abieh abie chi ki lorlor bom, kie fefeh bom kie tap tap bom lee ekwo kie ntanki tanina bom kie nlie gé bee lieh lee bom kie nsorr sorr leh bom kikie eche yea bom beyuoro mmakima mpom pom besorr beh pie not cielam ki kie le pie lilam ki li pia lẽ ejie eyeh enyi mi kpe ki kie buan abami bé leniyi yea mi kpe ki me tsue lenu ye me kpe ki bulom ami tsue alenu ki kie enyam echu tsue etabeye ochuweh oruechi heh elenki ceji eyi ebanbam lejie yi eri kpara dede lejieyi elalé leé ome owuu butem abu ban ban wutem abu wukpe nyin ayi Enyam butem abu pie benpie abe aretor ye akalewe beh butem ebuenyi bu ehh elene le bui bu, bubu ye pie benyi ebienyi le bu, enyi tsue mi kpe ki ye lenu kie bufurr ekukulo kikie ye eyurr le nchong le obéy ohe, nchong arienuoo, nchong aré be pom ki pom chi nchong, nchong aririenu le osue buturu ochuweh., Opiepie enyam oyurr yurr nchong nde wey orue wey opie ebe orikie yuorr nchong le obey wullem; nde orue opie enyam oriki yourr nchong le obey ochuweh eyi epie ye but werey omile tetarri ehn omli lalah bebéy oriki dzang arẽ larry ayurr okorki shie bom abawa okorr shie bom abawa lẽ miorr keke be yourr are weh mi fie yuorror njie nruechi mkpe enyam mpie enyam enyam emali taba le buan abami le ullom ami le bom abey bekpe enyam le shieya enyam emali tabiye yea leni nyam eyuorr nchong le osue buturo aweh ochuwe.,